Han vɛha ho han vɛha ɓa nucoza wa dina han vɛha ɓa nucoza wa dina mu yi sin a o ma wa'a han diya ma wiyo ma wiyo oyi tira han wiyo na o ɲan dama vɛ <hesitation> ni salati na han vɛha han sala ni salati na oyi tira ni salati na o ɲan dama vɛ han vɛwa biya oro <hesitation> avoka ho avoka ubiyɛn um maworo mu curulu mu besosi ma wara diya nɛ ɲunle san a nɛ boni